Цӏыхум и жагъуэ умыщӏын щхьэчӏэ, пцӏы быупс хъунуӏым и ажал къыхэмычӏыну щытмэ. А пэжым илӏыкӏыну щытым е <hesitation> зы ныкъусаныгъэ гуэр и узыншагъэмчӏэ къыхэчӏыну щытмэ, жумыӏэмэ нэхъыфӏщ, ауэ ауэдэ ӏуэху къыхэмычӏыну щытым, пэжыр жыпӏэн хуейуэрам, уей. Пцӏы быупсыну фӏыӏым езыр, сыт хуэдэ ӏуэхум темыухуами, уи щхьэ ӏуэху теухуами нэгъуэщӏ <hesitation> цӏыху хамэ и ӏуэху теухуауэ щытми.

Уи ӏэр щӏэх-щӏэхыурэ щӏэптхьэщӏыным и щхьэусыгъуэр уз- уз- уи узыншагъэм зэран хуэмыхъун щхьа, уз гуэр къумыубыдын щхьа. Иджырей зэманым къэчӏыгъэ цӏыхум шхыни сыт ирехъу, къэчӏыгъэ ирехъу, щхъухь ӏэджи ирахьэлӏэ. Япэм уэду къыпыпчрэ къэ- мыӏэрысэр къапщтэрэ пшхыуэ щытамэ, ныджы ахуэду хъужӏым, щхъухь ӏэджэ ирахьэлӏэри узыншагъэм зэран хуэхъунчӏэри хъуну. Нтӏанэ бактериети, микробти, вирусти жыпӏэми, ӏэджи дунейм махуэ къэс щӏэрыщӏэурэ къожьэ, уи ӏэплъэпкъыр зэмыса, иджыри зэ къомыузау Абы иммунитет жыхуаӏэм хуэдэ хуимыӏэу щытмэ, узыншагъэми зэран хуэхъунчӏэ хъунущи, уи ӏэ птхьэщӏын уей махуэм тӏэу-щэ мыхъуми.

Цӏыхум сызыхуе- сэ сызыхуей схуегъэщӏэну щытамэ, мы дунейм цӏыхуу тетым псоми щхьэж къэс, хэт зы доллэр, хэт доллэрипщӏ си дей къезгъэгъэкӏуэнут, си дей кърагъэхьыну сщӏынут. Щхьэж зы доллэр зырыз фӏэчӏа кърамыгъэхьауэ щытами, ӏейуэ къулей сыхъунут сэ занщӏэу. Мыгъэ- Мы дынейм мелардий цӏыхуу тетщи, псоми доллэр зырыз къытхурагъэхьа- къысхурагъэхьауэ щытамэ, мелардий ахъшэу сиӏэнут. Итӏанэ сымылажьэми хъунут, зыри сымыщӏэми хъунут, сызыхуейри згъуэтынут. Хэт сыхуейми сыдэӏэпыкъуфынут нтӏани.

Къулей дыдэ ухъурэ ахъшэ лоточӏэ къэпхьмэ, сыт нтӏанэ пщӏэныр? Зыри пщӏэнукъым. Нтӏанэ зыгуэр щӏэпщӏэн хуейр сыт? Умылажьэми хъуну, умыпщӏантӏэми хъуну. Уи щхьэ щхьэи з-зы щхьэи узынукъым, зы щхьэи угузэвэнукъымэ. Аращи, ахъшэшхуэ уиӏэмэ, зыри пщӏэнукъымэ. А ахъшэ къомыр, мы къомыр здэсхьынур дэнэ, здэзгъэкӏуэдынур дэнэ жыпӏэу, а зызакъуэра узэгупсысынри, а зызакъуэра проблему уиӏэнури.

Адыгэбзэр пхъумэжыну щытмэ, абы зы гъуэгу, зы хэчӏыпӏэ иӏэу ара. Адыгэу зызыбжыр адыгэбзэчӏэ псалъэу щытын хуей, адыгэбзэ ящӏэу щытын хуей. Унагъуэм адэ-анэм я бынхьэм адыгэбзэ ирагъэщӏэн хуей япэ дыдэу. Школым адыгэбзэ щаджын хуей. Мыдэ жаӏэ адыгэбзэр унагъуэращ щащӏэн хуейр, жари. Унагъуэм адыгэбзэр тхэчӏэ, къеджэчӏэ ирагъэщӏэнуӏым. Ар школыращ зарагъэщӏэнури, школхьэм ӏэмал имыӏэу, адыгэбзэ щаджын хуей. Школми щаджын хуей, унагъуэми щыпсэлъэн хуей. Итӏанэ адыгэбзэр хъума хъуну. Нэгъуэщӏу адыгэбзэр зэрыпхъумэн дунейм теткъым.

Цӏыхур куэ- ӏэджэми егъэпудым уей. Цӏыхур жиӏам темыту щытмэ, абы егъэпуд. Цӏыхум и лэжьыгъэр зэрылэжьын хуейм хуэдэу имылэжьу щытмэ, абы егъэпуд. Цӏыхум пцӏы иупсу щытмэ, ар абы псом нэхъ нэхъыбэу егъэпуд. Пэжу щымытым, жиӏам тее- тумыгъуэтэжмэ, илэжь лэжьыгъэр зыхуей хуэзауэ имыгъэзащӏэу щытмэ, мис абы псоми цӏыхур егъэпуд.

Псы есыкӏэ фӏы дыдэу сощӏэ, сорсыф. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Шэрэдж псыхъуэ дыкъыщыхъуа, Шэрэдж псы уэрщ, псынщӏэу йожэх. Уемырсыфу щытмэ, е урихьэхыну, е зы щӏыпӏэ уихьыну, е уитхьэлэнура. Дызэрыцӏыкӏурэ гъэмахуэр Шэрэдж псыхъуэм щыдгъакӏуэу щыта. Абы псым абы зыщедгъэса дерсу езыр-езырурэ.

Зэлӏзэфыз зэбгъэдэкӏыжри нэхъыбэ хъуами, нэхъ мащӏэ хъуами, сэ сымыщӏэ, зыри хэзмыщӏычӏ, ауэ нэхъыбэ хъуауэ щытмэ, абы и щхьэусыгъуэр нэхъыбэу сэ къызэрысщыхъумчӏэ, цӏыхухьэр нэхъ щхьэхуит хъуа. Цӏыхубзри нэхъ щхьэхуитщ, цӏыхухъури нэхъ щхьэхуитщ. Я щхьэӏуэху зырахуэжу, я щхьэри нэхъ япӏыжыфу нэхъ ӏэмал яӏэщ иджыпсту цӏыхухъуи цӏыхубзи. Аращи <hesitation> зыгуэр и ӏуэху зыхуэмыхъум, и ӏуэху зыхуэмыкӏуэу щытмэ, и щхьэ ӏуэхучӏэ езыр-езыру зэрыпсэужыфынур псоми къагуроӏуэри унагъуэ мыхъуми, зэбгъэдэчӏыжу щытми, унагъуэр якъутэми, абы щхьа гузавэӏым. Абы щхьэ я гъащӏэр нэхъ гугъу хъунуӏыми, абы щхьэчӏэ нэхъ- нэхъыбэуи зэбгъэдокӏыж.

Сыт хуэдэ къэралыгъуэми, къапщтэу щытым, псоми я ӏуэху зехьэчӏэр зэрызыщхьэщычӏышхуэ щааӏым. Къэралыгъуэ къэс конституцэ яӏэщ итӏанэ унафэ ящӏауэ, хабзэ къекӏуэчӏу, абы тетын хуейуэ унафэ зэхэту ящӏауэ щытщ. А унафэхьэм, а хабзэхьэм нэхъ тет къэралыгъуэхьэм я ӏуэхур нэхъ дочӏ. Абы нэхъ темытхьэр, абы ебакъуэр, унафэщӏхьэри езы цӏыхухьэри зэхэту нэхъ ебакъуэхьэм, я ӏуэхур нэхъ дэхуэхауэ щытщ. Къэрал щӏыжаӏар, къэралыр цӏыхум телэжьэн хуей, къэралыгъуэм ис цӏыхум и ӏуэху дигъэчӏын хуейуэра. Цӏыхухэми, а къэралыгъуэм унафэ зыщӏым дэӏэпыкъун хуейуэра. А тӏур щызыхуэхъум дей, а къэралыгъуэхьэм я ӏуэхур дочӏ. Ар щызыхуэмыхъум дей, апхуэдэ къэралыгъуэхьэм я ӏуэхур дэчӏӏым. Ара зэрызыщхьэщычӏри.

Мы тхакӏуэм теухуа мы упщӏэр тӏэу-щэи къысхуэкӏуэри тӏэу-щэи блэзгъэцӏэфта, ауэ мыбы жэуап езмытауэ счӏэрычӏыну хъунуӏыми, жэуап изот. Зы тхакӏуи си- сфӏэфӏӏымэ ичӏи бэлыхьууи тхылъ седжэӏым. Тхылъ еджэныр фӏыуэ жаӏэ, ауэ сэ зычӏи ар сэбэп къысхуэхъуу щы- щытӏым. Сэ сызэджэр тхыдэм теухуауэ, сэ сщӏэрэ, наукэм теухуауэ, уеи нэгъуэщӏ мы дунейм къыщекӏуэчӏхьэра. Амыхъуамэ, тхакӏуэм езым я щхьэм къагупсысыжауэ ятх ящхьэ я- я мыстхьэр, я дуней еплъычӏэ, езым я щхьэ къисхьа- къизэрыхьу къагупсысахьэр седжэну ар зычӏи сфӏэхьэлэмэтӏым.

Лъэпкъ хабзэ жыпӏэу, ар зиӏэр ауэдэуи куэд хъуӏым. Мы упщӏэм щхьэж и лъэпкъ къэс хаа-лъэпкъ къэс хабзэ иӏэжу, мы упщӏэм хэтщ ар. Къапщтэмэ, ауэдэ дэ адыгэ хабзэ диӏэщ жыхуэтӏэм хуэдэ зиӏэ, ауэдэ хабзэ, ауэдэ дуней еплъычӏэ. Илъэс бжыгъэчӏэ, мин бжыгъэчӏэ, щэ бжыгъэчӏэ, къагъэщӏауэ хэт тхауэ иӏэщ, хэт- дэ мытхауэ диӏэщи, ауэдэ зиӏэр лъэпкъ мащӏэ дыдэ. Уи ӏэпхъуэмбипщӏымчӏэ къыпхуэбжыну ауэдэ зиӏэ лъэпкъхьэр. Адрей лъэпкъхьэм я хабзэхьэр зэщхьщ. Зым зым зригъэщхьурэ-щэ зыхуагъэхъужауэ яӏэу ара. Ари бгъэзэщӏэну ӏэмал имыӏэу щымыту щытщ. Ди адыгэ хабзхэм, дэ ди лъэпкъ хабзэрауэ щытмэ ӏэмал имыӏэу бгъэзэщӏэн хуейуэ щытщ, ар умыгъэзащӏэу щытым, умыадыгэу аращ. Абычӏэ дэ ди хабзэр нэхъ къыщхьэщочӏ адрейхэм ейм нэхърэ.

Мы упщӏэм сэ жэуап естыныр уей гъэщӏэгъуэныщи мыхъун. Дэтхэнэ цӏыхуми елъытауэ, сэри нэхъ сфӏэкӏуэдыну сызыщышынэр си къуэш, си шыпхъу, абыхьэм я бынхьэра. Абыхьэм нэхърэ нэхъ гъунэгъу цӏыху сэ сиӏэу мы дунейм тетӏыми, дауичӏ, ахьэр сфӏэкӏуэдын нэхъ шынагъуэ сэ си дежчӏэ зыри щыӏэӏым. Сэ зыгуэр къысщыщӏым, сэ зыгуэр сфӏэкӏуэдчӏэ, си щхьэчӏэ сэ ауэду си жагъуэ хъунуӏым. Абыхьэм я ӏуэху мыхъуу, я узыншагъэчӏэ, я псэучӏэчӏэ, я ӏуэху нэхъ дэмычӏу щытмэ, ар нэхъ къызэхьэлъэчӏыну, нэхъ си жагъуи хъуну.

Гъуэгу жыжьэ дыщытеувэкӏэ, <hesitation> нэхъ къытщымыгъупщэ хъунухэр хъунухэм ящыщщ ди документхэр, <hesitation> ди ахъшэр, хущхъуэ, <hesitation> ди ӏэмэпсымэ дызыхуеинухэр, <hesitation> къэдгъэсэбэпыну цӏыкӏуфэкӏухэр гъуэгум <hesitation> щыгъынхэр, шхын тӏэкӏу. <hesitation> Ахэр нэхъ ы- къытщымыгъупщэ хъунухэм ящыщщ.

Сэ спортым зэи сыхэтаӏым, ауэ <hesitation> сыхэтауэ щытатэм сызыхыхьэнутэр фигурное катание жыхуаӏэращ. <hesitation> фӏыуэ солъагъу <hesitation> щӏымахуэ спортыр, щӏымахуэ джэгучӏэхьэм сеплъыну, зэпеуэхьэм сеплъыну куэду фӏыуэ солъагъу. <hesitation> Зэман куэд есхьэ- езгъэхьыфынущ сфӏэгъэщӏэгъуэну. <hesitation> Итӏанэ спортым хэтхьэм <hesitation> пщӏэ яхузощӏ.

Сэ гъэм и зэманхэм щыщу нэхъ сфӏэфӏыр <hesitation> гъатхэчӏэмрэ бжьыхьэ- бжьыхьэпэмрэ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, апхуэдизу хуабэкъым. Жьы умыгъуэту, дунейр зыщӏэгъущауэ щытӏым. А зэманхэм дей иджыри уэшхыр къошх, иджыри жьыр нэхъ къабзэщ, жьыр нэхъ щыӏ- тӏэкӏу нэхъ щӏыӏэщ. Жьы пхужьдэмышу- пхужьдэмышу, ахуэдизу <hesitation> хуабэу пщтыру щыткъым.

<hesitation> "Сэ <hesitation> сыджэгуну сфӏэфӏщ стӏолым уӏусу пщыхьэщхьэм узэхуэшэсу е уи ныбжьэгъухэр уи гъусэу е уи унагъуэм убгъэдэсу. Джэгучӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр къетлъэфажьэу дыджэгуну тфӏэфӏщ. Псалъэм папщӏэчӏэ, зымахуэ дызэрыджэгуар <hesitation> ""Мыст"" жери джэгучӏэщӏэ адыгэбзэчӏэ къыдэчӏауэ абы дриджэгуащ. ӏейуэ дэтфӏ- тфӏэгъэщӏэгъуэнт, <hesitation> чӏэщӏ-чӏэщӏууи сыхэнащ, <hesitation> абы щхьа зыри къэхъуаӏым, ар тэмэмщ. Псори хонэ, псори токӏуэ. Аращ джэгучӏэри зиӏысыжыр."

Уи узыншагъэр зэтепӏыгъэным щыщ зыщ ӏэ тхьэщӏыныр. <hesitation> Сыт щхьа жыпӏэмэ, <hesitation> тыкуэным ущӏэтамэ, псори зэӏуса гуэрым уоӏусэ, ахъшэм уоӏусэ, ахъшэхьэр фӏей ӏейщ. Ар псори <hesitation> уэ уи ӏэр умытхьэщӏыжу, е уи нэкӏу уеӏусамэ, е уи жьэм зыгуэр пхьамэ, <hesitation> бактериехьэри уи жьэм здыбохьри узыфэ ӏэджэ къыхочӏ - е ныбэуз, е шхалъэуз. Аращи, япэ дыдэу унэм укъекӏуэлӏэжа иужь, унэм укъыщӏыхьэжа иужь е лэжьапӏэм сыщӏыхьа иужь сщӏэр – си ӏэр сабынчӏэ фӏыуэ сотхьэщӏ.

Сэ сыпсэуху <hesitation> ӏуэхугъуищ сщӏэну сызыхуейм ящыщ зыщ къэрал зэмылӏэужьыгъуэхэр къэскӏухьыну, зэзгъэлъэгъуну, зэзгъэцӏыхуну, си щхьэгъусэр, си бынхэр си гъусэу. Цӏыхум <hesitation> нэхъыбэ къикӏухьыху, апхуэдэу нэхъыбэ зригъэлъэгъуху и гупс- и гупсысэчӏэри, и акъылри зехъуэж. Етӏуанэрауэ, ӏуащхьэмахуэ деж зы псэупӏэ зэзгъэгъуэтыну. Сыт щхьа жыпӏэмэ, абы нэхъ нэхъ дахэ щӏыпӏэ иджыри зы къэрал щыслъэгъуакъым. ещанэрауэ- Ещанэрауэ, мис абы иджыри сегупсысакъым. Сегупсысыни, къэзгупсысыни, мис итӏанэ жысӏэн.